Aan éni umugoor, bala usontéén ésoho yayu, aw bémunde uŋa, aw bémunde utiyo jaraam éséét, nuŋa kindi bubébéén uŋa ukan to.